مشروبى المفضل هو الآيس كوفى ، أو أى شى له علاقة بالقهوة عموماً، أنا أحب الجهوة حياتى كلها متمحورة حولين الجهوة ، لكن أخص فيها الآيس كوفى أنا يعجبنى برودته يعجبنى يعجبنى هو كله حليب بارد وقطع الثلج وأحط الجهوة بقلبه خلاص صار عندك أحلى آيس كوفى.